वेग वेगळे तोरेचिं नुस्तीं उदकांत आम्हांक दिसून येतात। दोर्यांत न्हयेंत जोरिर आनी हेर उदकाचे सुवाते आम्हांक। नुस्तीं मेळतात सुमार तिस आणी चार हजार बाशेशिं नुस्तीं। संवसारांत आसातखऱ्या उंदकांत वेगळीं आनी थज़्या। उदकांत वेगळीं नुस्तीं दिसतात सॉंपय्वन मेळटोली। तोडी नुस्तीं म्हळळार तारे, बांगडें, लेपो, ईसवान। पितोल, कोक्रा, शेवत्ते, माकें आदी।